راح تجيبلك غلاية تغلي بيها الماي و راح تخليها على نار عالية حتى تغلي المياه الموجودة بيه و ايضا راح تجيبلك اي اي اي- اكياس من الشاي او تشتريلك كيلو من ال الشاي الأسود و راح تخليه بالغلايية الصغيرة و راح تخلي مياه مغلية عليه و بعد ما تغلي اكثر راح تخليهم فوق بعض و راح تنصي النار لحد ما هي تكون هاادئة لمدة خمسة لعشر دقائق و الشاي حيكون حاضر.